Brasilpe <noise> tembiu ñavaeva <noise> oime <noise> guinoi <noise> influencia <noise> indígena <noise> africano <noise> jare europea <noise> jokope <noise> yauva <noise> jaeko <noise> feyoada <noise> jaeramiñovi <noise> kua, yandepuere yau <noise> otini o <noise> yamolocro yauvi <noise> tätä yau jokope kumanda tembiu aro ndive <noise>